ס'איז דא זייער אסאך שפראכן אויף די וועלט. <hesitation> ס'דא ענגליש, אידיש, פראנצויזיש, עיברית, ספאניש, רוסיש, כינעזיש, יאפאנעזיש, דויטש. <hesitation> ס'דא זייער אסאךאנדערע דיאלעקטס <hesitation> און ס'דא נאך אסא- אפריקאניש, <hesitation> אראביש.